एबे मोर बिचार मा जम्मे कुकुरा कहवा सङ्हतिय नहिया हखइ बणइ त । कुनुहु कुकुरा त खातेने कटाह हलही । कुनुहु कुकुरा त खातहे हैने हलही । जसने कि तोर एबे हैने कटाह कुकुर मा त तोर उहे घरवमा पालले हसइ कुकुरा सबह । हुनुकाके डौलसे खय पियके देले हसइ, डौलसे सिखोले हसइ । हुनुका चाही कुनुहु कुनुहु कटाह हलही तर कुनुहु कुनुहु हैने कटाह हलही नाही । एबे तोर बाहरा क ओसही घुमइ हसइ कुकुरा सबह हुनुका चाही कटाह हलही नाही । तर कुनुहु कटाह हलही तर कुनुहु भुकलही भरी एबे उहे देउन कही जम्मे कुकुरा त सङ्हतिय नहिया हैने हलही ।